Maq arva, et mõtlemine ja miiq mõttõq ummakiq nuuq miä tegeväq meist inemis. Ja kiil om viis tuu väljendamises ja tõisi inemiisiga jagamises ja tuul <hesitation> teemal sis arotamises.